Veni pa nor nasnas voa nor a rice ge o vono. Patsan u nom o rice vosogo. Nas akuk em. Nao eve arene kokoa sopo rice. Taoruene kokua sopo nao po rice patsan op na ruene onoto nahi. Vats atsura vasogo. Kepo vats upas atsura. Kotsino ats upas, masa upa kan tsino an upas. Patsan unom o tevo giri. Nao en koma na voere, dema, bass, pots asujuna voere pa susupeno kanuno aruena, vatu a tsura, vatu pa sosopene po tsura, varam va ats a tsura taim na tsura ki ta ats upas rice me kita ats upas ge songo upas ge atats upas taim na tsura ki ta ats upas na. Tso pots upas a were, ka tsi mona na kita ats upas rice tsa merua ene, ki ta ats upas ge eyian ki ta an upas. Tsura tsa tangeravana onoto na tsa sosopene songo, varo raka. Kepo na ona onoto tsa va song upas a sosopene, katsi song upas katsi no ats ka raka upas ka tsi no an.